Zii nẽẽ é lu nẽẽ é yereba meh ne nɔ-wõ na wuga Goodluck nor kɔ sor msah tɔkpa ã bẽẽ meh ne mtõtõ ãinã kɔ msu yumà nɔdẽẽ. Mbuetè su lõ mtõtõ yuma nɔdẽẽ sah yee bõõ i-émadɛ̃n kpugi é abẽẽ kɔr mbõõyé neh é bu ké i yẽ gbãã binia loo dõ sah yẽ neh. Sor msã, lõ kpugi lõ ãbia lõõ nɔr msu wẽẽ su ã nɔ-a mda bàtam ã é m̃ nɔ ãmã kẽ. Ã yrẽrẽba meh neh Biradẽẽ nyaa ma nee, sor m̃ ẽrẽ na ghe tããghãn sah mkuè ye, ã dãnã na tããghãn sah meh dõõ na ghe lɛɛ lõõ. Ã dɔ̃n na ghe kpugi meh neh. Even tãã lõ sor mãã kɔr maa ma, ere na ghe tẽ fa é ã meh dɔ̃r na ghe neh. È anãã le yibe nẽẽ nɔr wõ é dõõ a neh but ã lu nẽẽ bu ye mẽh ẽẽlõõ ẽ bu mdã bẽẽ ye ẽẽ na ghe lõõ. Ẽ kpããn awãndɛ̃r ba bẽẽ ne nẽẽ, mda mãã ye ne nee; ãlẽ ãã ne nee mda nãã kɔr nee kɔ bẽẽ m̃lu ye gbagbarà wugà tèmà loo kè é myẽ tɔ̃n lõõ dõ. Ãlu nẽẽ ̱ã meh ne awandɛ̃n, mdã ne ye awãndɛ̃n dõõ dõõ na gbene wugà. Ãsu meh nua dɛdɛ̃ɛ̃n nu bu ye nyor-ue. Ẽ yẽrebà meh ne. Tẽmà lõõ yeteba mda bẽẽ yẽ yere nee ne sor alo top tɔ sah meh ne kpugi, meh tẽmà kpugi ba. Msi ye tam kpããn kẽ ale bẽẽ gbi kɔ msi dõ. Tẽmà nɔr bẽẽ wõ ã dana nee ye te fa sah meh dɔɔne kɔ msu nua mda, meh mda nee tẽmà nee loo sah mbee dè nee zia è bu dɔɔna si dẽẽ na ghe, alu na ghe dɔɔna sidee yẽreba é a meh yẽrẽ nee ne ló. So mdõõ ye mam ma. So <codeswitch> zii nẽẽ é yereba meh ne ló nɔr alẽ.